بختار البيتزا ، بختار مؤونة لا تنظب من البيتزا أنا أحب البيتزا بمختلف نكهاتها وكل أشكالها وأعتبرها وجبة صحيه ومتكاملة ولذيذة ، أقدر أستمتع بها في أي وقت سواء كانت عشاء سواء كانت غداء ، <hesitation> يمكن إني ألفلي إظافة مكونات جديدة علي كل شريحة ، يعني خليها تجربة مختلفة وممتعة.